Ore <hesitation> kanto kasiwi'ku wu mahal, mebi' binolang, binolaang to mahal sia. Sep ore mamiho pinolaang te rakel lumompu kupang memili wiyas, memili inyo rakel <hesitation> mo mempu kupang manilow lulu ne maya <hesitation> apa nde, mupun waya muluha teto mahal re sia